Jaeñomai ko oikota añetera ko ani mbeti ra ko yaeva jae jokua duda oiko yandendie erei ko jaeñomai yande ueyave jokua añete ra ko yaekatai mabe jekopegua jare kirei ko mbae jekopegua kurai uaja jare yaipitita kua, yavai kua mbaetita ko jaeramo ko ikaviko jayae ko okuakuata yande yarakuata mabe ko yande kirei yayapo tenonde koti va.